அருட்சேவை என்ற சொல்லை நினைத்தால். நான் உடனே நினைக்கும் விஷயம் அது பரிவும் கருணையும். மற்றவர்களின் வலிகளுக்கான உணர்ச்சிகளையும் பகிர்ந்து கொள்வது. அருட்சேவை என்பது வல்லமையுடையவராக இருப்பதற்கான. வழியை காட்டாது ஆனால் ஒரு மனிதனாக மற்றவர்களை கவனித்து. அவர்கள் உங்களுடன் உள்ள பண்பு ஒன்றை உணர்த்தும். குணமாக உள்ளது இது ஒரு சாதாரண மனிதனின். உயிர்வாழ்கையை முக்கியமாக பரிந்துரைக்கும் மற்றும். அவருக்கான அதிர்ந்த ஒரு உத்தரவாதமாக இருக்கின்றது. ஒருவரின் வாழ்வில் கவர்ச்சிகரமான செயல்கள். அருட்சேவை கொண்ட செயல்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இதனால் கடவுளின் உருவாக்கத்தை பற்றிய உணர்வு கொண்டு. பிறருடன் எளிதில் இணைந்து ஒரு அமைதியான மற்றும். பொருத்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும்.